De ty seza roulante ty koa zany, ampiasay koa laha ohatsy hoe misy olo marary na malemy tsy afaky mandehandeha zany de apetsaka amin'igny avao i de zay tiany andehana eraky ny tragno igny zany, mivezivezyy tsy magnino.